Riú stóhon dhxín dóh, ya guitídxin dzíyih ga´yin lóho dzíyih, ya dxí guíguidxúhun lóho dzíyih, shcahádizn gaúhn dhxín dóh, ya gutidxín dzíyih, gurohobahn dhxínchxi lóho. dzíyih, ga´yin chxí chxí ga´yi láhan riáha jonjoli lóhon ra´yin lóho dzíyih, riáha pasita lóhon per rdzóhobah bichxi´ushi, ya lóho bichxi´ushi riáha pasita ya de pasitachxí. chéhe shchxiadxú chéhe dxíchyu lóhon, oregano, pimientah, clavo, cumín, nin náhaluh chuhu más tahpa bidua´c machu, láhan déh, chéhela gah lóho, lagah achxi nin. náhaluh née bichxi´ushi, dxíchyu, cumín, ta´yih canelin, nichxídzi shí riáha lóho mole, dzóhobah buehla, ga´yih buehla cun calduhchxí gahca dhxín dóh, o guígihin lóho dzáha guígihin, dxiehetun láhan licuadorah dhxín chxi dhxín chileanchuchxi ya dxiehetun láhanchxi chxi chxí guígihin lagahan dhxín chxí lóho dzáha. Más veinte minuto más shguihin lóho dzáha, chxí chxí riáha calduh lóhon chxí chxí, ya buehla láhan gúyihlah chxí chxí láhan rdzuhunehluhn molechxi, gunahan estofado igualgahca dzichxí gáyih ajonjoli, lóho dzíyih dzóhobah bichxi´ushi lóho déh, riah gahca pasita lóhon, ya láhan gáyih lóho dzíyih, shchxiadxú, dxíchyu, cumín, oregano, pimientah, clavo, nichxí riahagh lóho estofado, ya nin náha chin chalóho gáyih buehla calduhchxi guigínehlahan. lóho dzáha, riáha más, paldahdzidzaa bichxi´ushi dxídshi lóhogadza bichxi´ushi dzúhu ya chxí chxí chéhedza pasita lóho bichxi´ushi dzúuh chxí. para dxiétuhun cun nah shchxiadxú, cun oregano, cun tuh bote chilotuh, ya que catáhbi estofado, guidáha tuh bota chilituh lóhon ya déhla shcádzi bwín gaú. nayáhnbah lóh mueh´dsha cuíhi vinagre, par gaú néhe bwín este, estofado dzóbah tu cuarta bidza´h del shcáhadziluh chéhe ñáhaa cuchi lóhon, gaúluhun. ga´yin, ga´yin astáh ga´yi bidza´h riahgahca dxíchyu, shchxiadxú lóhon Bay bidza´h shchxiadxú dxí cuhun dxíchyu, riáha lóhon cun bachíaah, ya chéhe ñáhaa cuchi lóhon ya chi dzóhban lóh déh, shchiróho, ya que gáhayin, chxí chxí. raúluhn raú bwín shíshi loho dahándzi, shbuihin chéhe cahaluhn, cun lóhol dxítuh dzóhobah ñizah, guitáhabin, guitáhabi ya que catáhabin chxí chxí chéhe. shíshi lóhon, chxí chxí gáyin gáyin más paldah minuto gáyin, ya que láhan gúyi, chxí chxí dxíahan tuhbi dxobah dhxín nagáa láhan platu dxobah dhxín. chxí chxí chéhen lóhon chxí chxí gauluhun, pollo enchilado buehla rahcan dzóhobah buehla, guchin dhxín, galóho dhxín dxiéhetuh, lahán licuadorah dxiéhetuh dhxín. guajillo ay shí bichxi´ushi tih riatih lóhon más que dxíchyu, shchxiadxú, oregano néhegacadza pimienta, clavo, hehe ya guchi buehla chxí dhxín guajillochxi. chxí chxí yih, rzóhoban lóho déh, nichxí náha pollo enchilado, del shcadxí bwí gaúbah buehldxiée gachxí tuhbi dxi´yi, tahpa ñáhaamah núhu guicaha bwín ñáhaamah. guicaha gu´chxillu yáhanmah, réhe rihinchxí. Raú bwín rihinchxí rahcan, preparar garalotih riáh lóhon shchxiadxúradza dxíchyu, cumín, oregano, rahcah cha´yin, ya riúhun lahan shmenudomah. bushín nin rahcan shca´dxiehen, ya buehldxiée dxíuyihmah, chúhu ñizahmah tuhbi guéhla, lóho ñizah dzidxi, garáh guéhl más las nueve, chuhumah láhan horna. más láh una, láhan buehldxiée náhalah, del shcadzidzahal gaúluh tuhbi calduh gun, dxiúyi buehla, dzóbahmah chiopa hora ráyi buehl gun, riáha verduraraa. lóhon chéhe bidza´h yáa chéhe zanahoria, chéhe dxítiahpa, chéhe papa lóhon, calduh gun, chehe culandrah chéhe batashchxíyi nichxí rahca buehl gun preparar. bah, del shcadxilauh gaúhluh tuhbi calduh camarón riáha nin náhaluh nichxí gahca dxíchyu, shchxiadxú, riáha lóho calduh camarón, dzóhobahn shchxídza gáyimah. gáyimah del shcadzil gaúluhn cun tostadin gah chéhe guacamole lóho shtostadaluh, chéhe tu chiplote chéhe dxiéhetuh. Nichxí raúneh gah bwín calduh bweelda, dzó bichxi´ushi guitáhabin, gáyin chxí chxí muer dhxín nin del dhxín bidzi gan dhxíahan dhxín láhan platuh,. ya láhan platugacah dhxíahan bichxi´ushi, gahca dxobah dhxín, gaúh bwín, ñizah dxíchyu rahcan bidza´h culorin, rahcadzahan garbanza, shíchxidzi, riáha dza cumín, shchxiadxú, dxíchyu, lóhon, culandrah, nichxí riáha lóho ñizah dxíchyu, bidza´h núhyi garbahndza, rahcan preparar rdzóhoba núhun ñizah, rtáhabigahn. chéhe dxíchyu, chéhe shchxiadxú, garopahdxi lóho nichxí riáha lóho bidza´ núhyi, nin náhaluh ya que catahbi catahbin chxí chxí dhxiáh déh chxí láhan tuhbi trashtin, chxí chxí guidáhan lóho ñizah rtahabi, tin rápido náhan tuhbi dxí carríh, lác bidza´h núyih náhalah, buehl cuchi rdzohoban ráyin ráyin, chxí chxí del shcáhadziluh. gui guíhin láhan cháha, dxigah guigádzi lóho guigádzi dítzin shchxiadxú dxi riáha lóhon ay shí riáha ti lóhon. ya ya que láhan biguihi. dxigadzi bigádzin chxí chxí chéhe dxobah dhxín yíhcan rahcadza nin náhaluh mhuhu dhxín dóh garbahnza gáyi dhxín chileanchu, paldihinan lóho dzíyih, ya chéhegahca shchxiadxú dxíchyu, cumín, lóhon. dhxín chxí ya que láhan gúyin lóho dzíyih, chxí chxí dxiétuhun ah rdzóhobah garbahnza, chxí chxí guiguíhin láhan cháha dhxín chxí, chxí chxí. chéhe garbanza lóhon chéhe camarón lóhon, nichxí náhga dhxín dóh garbanza